So un inni launiji ko wiyeete pink, mi siftoroya e rangooji moƴƴi laamɓe e dow mbilla. Sabu rewɓe ɓe waɗii baylito pink ko ndiyam tati e jooni. Nden ko rangooji moƴƴi habaru sirru, sabu o waawi hokkugo pinal, huɗa e jogorɗi. <hesitation>